أحس أي درجة حرارة تكون شوية باردة، <laughs> سواء ليل سواء نهار، يعني واو رائع رائع، بالنهار يعني مثلاً شي خمسة وعشرين لين ثلاثين مثلاً، وفي الليل يعني كذا خمسة عشر مثلاً، واو رائع، أحب كذا يعني، هذي الأجواء أحبها.